Sèè ka woò mìȧŋ miŋ nyùnȧŋ naȧŋ wo tɔɔ, mìŋ donȧŋ kɔ̀ kauŋ kùwȧ kauŋ hiȧŋ, ka jȧȧ e wùìyè ko hmɔ̀ɔ̀iŋ, sèè tii yeweo kɛ̀ kȧuŋ kɛ̀ɛ̀ gbèìŋ, kɛ̀ɛùŋ gbèìŋ kauŋ fìà maŋ duum kauŋ sìà wùìyè lii sùȧ, wùìyè lil youŋ yɔɔyɔ̀ɔ̀, kɛ̀ maŋ duum mȧŋ mȧuŋ fòla kȧ miŋ noo fìȧ, kȧuŋ gè maŋ gòlò, kȧuŋ gè maŋ gbaŋ, <hesitation> kȧuŋ gè tùu lɛ̀, kɛ̀ kȧuŋ kɛɛkɛ̀ɛ̀ nyɛ̀ɛ̀ nyɛ̀ɛ̀ nyɛ̀ɛ̀, kɛ̀ kȧuŋ siȧ ko kpoò joo kàuŋ jȧȧ hmɔ̀ɔ̀iŋ kȧuŋ wòòyè maŋ mȧì, sèè tii yeweo kɛ̀ ngȧȧ kȧuŋ ngȧȧ sìȧ maŋ hȧwa mȧŋ sùȧ, yaȧ maŋ maì gbȧnaŋ miiŋ, kɛ̀ ngàȧ è jèlȧ, kɛ̀ ngàà maŋ hȧwa mȧŋ jɔ̀ȧȧ, yɛ̀ì mùŋ nyuno tɔɔɔ̀, mùŋ nyùnoùŋ yɛì wèè kiìŋ mùŋ nyùnoùŋ yɛi, mùŋ nyùnoùŋ yɛi òfoo mùŋ manaŋ maŋ hɛiŋ mȧŋ mauŋ jɔ̀ȧ tɛ̀ɛ̀ kìlà, e fè guùŋ nɛ̀ŋ wèè mauŋ guùŋ nyùnȧŋ kpùlakpùla, mùŋ nyùnouŋ kpùlakpùla muŋ fòuŋ jikȧ, kìlȧ e nɛ̀ɛŋ naŋ sòpoò woum kiɛ̀ŋ lɛ wo fò muiŋ kiɛ̀ŋ, soo yɛ̀ì mùŋ nyuno tɔɔɔ̀ seèùm woȧ mȧȧùm gbìlȧuŋ.